Oya'ud beli wa uloi duwem blue amiho u'ane liki uduwe u'ane hudi uduwe u'ane hala uduwe u'ane kaitela, na tawese ului wede u'anena na kaitelak e nama a ut ma'ane akuse mahiya'e matane na mayaha'e mahuwa mahuya' ma upazi taweze ma huwa'e na ma'utewa'e mahusia wae wai waipuite dawei sema umue dawei sema'ane nana mama taneho akuse mdue tai ko mahono weneu mahaleli matuhu daweise e etane sepua emutu dawei sema' ma'u mue ma'umu ma'umu sepu ma'umu sepuk ke dawese mahwon honia ae hoho'e mahun ne a'e o e daweise matana taiko daweise mahono mataiko damatane udu'e matane tuka keitui Mikusai e pulane dua pulani telu pulaine ila ke dawese matane amaselu se launi sena'i mutuke dawese matane mau pana amaum ma'ahlie ma'alie ke maselu mata e'ida'e nama ma eda'ehum mahina e wae wake lapai wake lapai le pai namake a e helaik ke hohomo'o nona mam elaun e upawau lenu dineke maina ama aliemu sa'a maha kasuwemina nga duwe kasinapu le e'nakasinapuk ke akuse matana'e patana da'awesi matetelu matetelu na dawese ma hono kubmug kuweh kuweh kuminu le'e mohono kumna mata e kaduwe duwe yayide ma aswannea de sahai ke dawei seng mau ute'etba e kasi na pupatae ke'e wailapai na tek ku teku ketulua de miku sai miku dere lua amiko teliu amaselu tuka a elauni e unilek ke dahwaise ma alilu ma alilu dawese ma kul ma apuse ma apuse matete daweise ma apuse Ma'akuse dawese ma'ute wae wae eo wakewa waipute le wahai le uha'awai le uha'wai dodan ke dawese se mau'u u tele na dawese mahiya ema anele na nama halake ho mapale mapale wae ede makelea de mapale pai matitiwa mahono matane mo'o waima mu halak ke mapaleou waik ke pa dawei sa ma me a'e dawese ma'ane daeum sitane wae wadehu huhedehola'i waike padeo hala he'lahi mehono padi na dawese sitane na nama liki ho liki kep weluak ke u'atapae nga ukalia ke wa'akuse ma'ale'e eanae pui ememeum diki ma'asai dawese ma malimi ma tai map matane wai wale mai walek ke dawese ma'alie dawese matane matane laen na makina se a ela ala a lia sala sala selu selu lia mahatae e sulu lokede dawei si aipuielo'a tu ahine luk'e da alopie alopie na dawese he'e ahono ho'e dawese ale hu natuka enya ama tuka nya ama azelue si utuk'a epuak e liki kehwi ketui Helae tawuna lua de telu muli tinaene hitu dawese e aselu e pua elae'e ke sinai elapuk ke dahuwese atuhue atuhue loke duwei aselu tamana tamanana tamanena dawese atuhi de tamane munai deu holi lae gusi tanea ha'ila'i tawesi atana sae bung yai de saik ke dawei si at'teka'e teka'e mahono mahono e saede dawese sahani sepuak ke dawese matutue mahiya'e ma'uwawa hiya' etuk a hera'i tuka aku dawese mahona aselu ya de' e liki hanea i a e hang selu lua'am liki dawse ma'ane mata matana ma'alie maro umhono'o mahono e maktumane dawei semapue wae tu manek ke'e narawese male' uwe memazo moma tana yaya yau yau lena ma'owa ma ma tetena ma uteu wai wake lale wai wale'e loe' e wapute elai elwakela le kena male uwe nana masena masona de mahono suka eta de teu ma ekena at atanai i'a atana ateka ena auh ha'tanena Apa didi'ena dawese ehenok ina ma'ane miliki de'e ma'ane ma'ane hala nuweise ke'e untuk ei ma'ane liki de ma'ane kasa ka eta eke imakalia kohe ke'e menama uwa umwatana matane he hitu hitu huleho akuse mahono weniule'e setuke mahono weuneo akuse maleli le'e setukei makaliyase kaitela haikele'e atana tulie da'azose al aleli ahono emamawa <hesitation> atete ahono tuka akua e aselue ho'e dawese atane atane tuka abseno aselu'e anakueke tuka aselo uniu lele de mudeho hoho e akule'e mudeho guk ketu ketut sa'a sa tahune sahede dawuse he' ilie lase mesiule se e lau ne'eu alulun mulie ke dawese mi alie alieke dawese ma tanena ma'ale uwe nama'au puse dawese ma hiu mahuwa'e dause ma'u mahiliena Mat waiwaipute dawese hum mapuyena ma'ane <noise>